Nuu va'ani este tuchí he plata chí kuni kana uu kakuu chí este kana uvichí, nuu nakeo iin yunuu hé <hesitation> kekoni kina planta ya'á plata naka planta kekuno xhino ho hi yuu xee tikanda uu nuu yikano, ndetujino tunji tunji kuu yunu yungua, tunjinde he xo'o va'a ande ndekunu ho vani este nruyakua nuu anjan nundakua nuu ndetu kuu vanja ndenunde ndaje, nuu ma'a ken kon xa'a kuxakiate nruxia kuixa texoko cuenta xhí no'ó nana konjá, he ko machete xhí ka'a nuu xuu kanuu kuu machete xí ka'a koxoni nduu ndutixó, ho onga kuu ndetixó ka'a konrte yuá he nuu tuu kuu planta lulu ndenju nuni ho hi yunde nruyakua, exondo nei nruya'a nruya'a akua nrundade yunde yonde uu kuxakuyo nayiví, kinjan kuu ho xí este nuu njito vaá planta nuu plata ote kinjá inka nayinde ken kanuu este xuni tuka kunikuni xinduu xakuano kindi nuu ndakoni planta chí xii kuni este xani kuyuu ñaiví nixayuu kuayo'ó ini ta'a uu.